Onron nandunru yunuu nani ján nidachinero clave luchí xhikunanu ján nako'o nikayu nuján ni ondiña kanuu chiluchi ján nuni kachiunu nachí, onre atuu nandu kuenta inanni ventunu jan chín ventunu uun nuu naparatu luchí nachinró nda kueyi chindu chi nakayun, chinuche atuya atun ke'e kuenta mono nakachinro atuu kue ndakate njanuu naján ña'a ñenro chín nguru cable ndu atena luchi jan kuaru chínuru chinuru janaya'a, ndenakanaru nde milanru kuti nodo iho chikutu kuñajan hí ke mono nuu nuni chinu ueye atuu chinunru tuun kachi atuu ke mono kuntero nijan nani chiluchi andei mono jan keno. nodojan nake nakandaro ujan chike mono nunu ndono nanijan.